हात्तिका झिक्कै विशेषता छन् । हात्ति ठूलो हुनो छ । विशाल हुनो छ । एक घरजत्रो एक हात्ति हुनो छ । हात्तिको शरिर मात्रै ठूलो होइन हात्तिको सुँण पनि लामो हुनो छ । एकैचाटी एक रुख उचाल्ल सक्तो छ । जुरुक्क जिउँदै रुख जुरुक्क उचाइबट पर फाल्ल सक्तो छ । हात्तिको मुख्य भनेको सुँण हो । अर्को भन्या हात्तिको लामा दाँत हुना छन् । हात्तिका जसा दाँत भनिबट एक उखान नै बनाएको छ । आइनो पनि तेसै छ । हात्तिका जसा दाँत के धेगाउनो छै भनि । केइ की हात्तिका दाँत लामा हुना छन् । हात्ति अझ बुद्धिमान हुनो छ । केइकी कहिलेकाँही सरल म्म हेद्दे हो भने हात्तिलाई जाँ पन डुलाउन सकिन्छ । हात्ति अँ एकदमै अँ सोझो पन हुँनो छ । वाँपछि हात्ति ठूलो भया हुनाले, हात्ति ठूलो भया हुनाले हात्तिगीलाई खाना पन झिक्कै खानो छ । तैगिलाई चाहिनो पनि झिक्कै चाहिनोछ । हात्तिको आकार हेद्देहो भने ठूलो हुनो छ । हात्ति धेग्दाई पनि निक्कै हुनो छ । तैको बाहिर रुप हेद्दे हो भने खत्रा हुनो छ । दामी हुनो छ । हात्ति निक्को हुनो छ ।